Kurbe ok ni ditiye yi paro kurbe, pani kurbe keyi, kuri bhomi, karbe we khopou, kurbe bhomi kopou kam, kopon we <hesitation> milan nyin amma anghegi anfani kubem momi kurbe keyi ko ku wau taghang hari wawi puwukyenam, amma kurbe we klopou yokkol kiri pil wukhuna wo ɓho ka tei khire sob lagho tiyi ɓacha har watu ɓhaddina khiri pol aditi sibba, kiri pibpib mai we wo amfani sighonghan ma tasa ma woni peb tiyai amma kurbe wo bhomi anghi gha anfanim ko anfani wo sizi womnim kurbe wobbhe mi kiri sadi dube bhummo khe run kasawa hi pili we bho ku woro kasawa kiji khedtu we tiya beda bag kh meru mena ka tei ɗitong ange ghe anfami rom sk, eh, khizi soɗi kurbe khi munfi laghong ta bho wor pilwe kari wo wo khere pedowun. Khiri munni ma khere wor pihene man. Weh te kasawa ar pet mani wen kurbe keyi muwou kurbe ko khumui ka ke khopou- moni kurbe wohi woyimbomik mbo mungheno ta mani re kasuwa m pilmani we na wawisin nari wawinam kulli nari wawinamkurbe because <hesitation> kurbe yoh ɓho tadi yokkol- toh mun mari <hesitation> ki ma mudifa ki kurbe ko wuni mu dita yawani kurbe who mun defo yawani kafen ko wani uh ko wuni wo mun meno ni wukinamun tah! Muri tep wuni daklan kupebe ma daklan kupob pens? Pike pike pike ma namun ka ma damun mike tayi sifau muha pilo gi wukinam- mah yighi manjwen nano ka dano mike yighe sifau sosai amma mwari pilim. Momi bho khere you sifauma mwari wem anghigi kurbem. Anghegi kuribem sam sam anghigi kurbem. Toh shine mujifa gabani mura kurbe who bhomi anghege amfanim, anfaniro wamnim domin kurbe who bhomi a karbei wo bhaghim mani karbe tom mani a kurbe tomim mani kuribs kuribs lani an a karbe si lanim pike kanu mayighi khikhem pikhe muntadi kurbe, kurbe tiye diwo kikde damu wukina bhoo da mun watu lea bhom i tong? Muyo tu kumung muyo tikhumung sosai because <hesitation> pikhe mua peri damuwa sibamunin sibanun kham mu wiji anfaninzu amma bhomi kurbe dagkhulou damu tebi mara mund pilou mani wei ari yimun amfanin toh eheh pari kharbe wami dita yuwani, pari kurbe ari anfanemun because sibamun ma ari wem ke anfanirom, sibamun ma ari wem anfaniro womnim. Ɓoh ku munghezun kurbe ɓalla ɗan ari wor anghenam da mike anghou wa sizun ka kurb ha anghege anfani kurben ballefene mu gabi murwin kurbei kam anfani anghigo anfani rom shiya sa ni tepo na anghege anfani mun karbe bhomi daghalani kurbe bomi a kerben ɓanshim, kurbe bhomi muro kurbe tom lenyo mani dan dili khani mani dan anghege weh wo mik a yighin ku pebe dakhalani ku pebe dakhula u kap kama kurbe. toh mura teb muna wuni? Peb dokhalan kupebe kuma lenya we tu kupebe keyi ni sun ta lakli kupebe keyi lenya wo pike ayeghi khikeyim a de lighu miyam a dilighi mani wem kurbe, kun bezun danyi sitau ɗan weh, ok milan mani ɗan mike tadi bhy munghezu kurbe meke peni munghe zur kurbe ɓhoo dan mike nab tomonzuo dayi yallo dilayi ta kai nano keyi manen a kurbe bha kurbe wona penom momim wau. Har dani pili mani we ni lete kumeno ni pileke ni letikumeno menaet mutinkumene ni de ta dah nomonno na kurbe woka maneno ke wo bhoo a kurben ɓanhim- kurbe pike menantai kurbe paro womu dita tebani tu kurbe, kurbe pake kurbe bhomi a kurbe banyim. sibamun mome mike kirou pupoku kumozan mani a munzan da kabsi ye khai ta namo a manno kurbem aah dano a ayii dazun kamkafai ne? Da zun kamkatai? Ari kirim ai an tun da aryi kerim kam wau wonau kap ka hakari. we wo ka wam wosa kireyi dagho keyi melane wo si wau ta mungo milam we a wani kari man parom ɗego ka fohong yamba fa mungong a ware pil mani tade lanku kumben. Ka wor tuk ka gong uhenku pari kurbem, ma wosu <hesitation> paro keyi ullenku karbe kurbe keyi karbe ku pebe takhe legi sibaman. Takhelo sibama ai a yogyogyo in. Uhenku mike minghi kurbe womeke ta polun weh, ta pilun weh ta pilen weh ta polung ke ta pelunke pilike. toh ti ya talla wo mike ta pipile kayi a korben bhanghim karbe wo dagkigi lenya kuma ghi ma damun teppo ta a ike munghego kurbe yokkol ke godina ma mikhe a mungon toh tep ti yamba khi gode yamba lelo munghego yokkol yamba peno wo we khere ta yo bho munghegho ɓo wou ta mun go pidin ɓude- paro woni ɗita tabani siɓɓa uh milammani mike a kirighim milam manni mike kiri ji sibba mikeyi ni sun wo ike sobti dazun milam manni tiya hali. Dan dazan wor dakhilina da mike tep ta dazun tekhalani a dakhlaniin fa karbe wo dakligi dakhoneni. toh top munda a wuni? Ike kopo bangmun, mun kuma mutita timu yamba ma yamba bagrezun, ma yamba bagrezun peb pidi balla wo mike tifa yawani ta pidi ɓalla wo mike dita yawani mu sapeza tiya demi do ma yamba munz hakuri, ma yamba munzun hak di ma yamba munzan hakuri we ike tayi har ike watu phaɗi. A pari kurbem, kurbe wo ka deka the yokkol munfe wo kheriyi ka ten wo ka de katen awo ahafa ro ah a kurba a wo ɗikaten kari yi khirim. Keriyi khirim bho khin yi khiiri khi penom khe a pari la ghom paro kha khughong pari kurbe, kurbo a wo a wo karben yokkolim karbe bhoo, kurber kama kurben dagkhilighi piɗi kurbe pari daskheleghipide panri woke a kirishi da mike ta kirighi mike aryi- toh mari teb muna wuni? Mura teb muna wuni? Angluje we wo muri teb zun. Ma yamba munzun yanda yand wo meke ta khau an ta ku pebbe. Paro karbe wo mu dita yuwani har bhar mi har kurbe ari sobun teya man ɓuɗem ko ta soban mun diya munbuɗe, <hesitation> ma mwa dina kenan den ɓhanyim mun lagkhulou ke nang mun kuma mu dita dimi ɗo mu dita dimi yamba. Mudita ɗeta dimeni ɓang ma khere woseghon ka kagha yi we wo ta dagkhe lomunim ma yamba wosemun ma yamba bagri diman <hesitation> minamun peb kama sibamun peb mu dita ɗita dhimi yamba bho yamba khere mun mun kurbe amma a kurbe wo ta dagkhilerunim, kurbe we ta da khelemunem, munda mengimokurbe we ta dakhetemo sam. Ma bagri deman kawa. Ma mengi kurbe wofo woron nimun piɗi manni kem ih ih, bama bho miya mingi dagkblo dagkholo. bho miya amengi laskhalin ari dagkhilam kisi ne bhemi nayegi parom na yigil na da pari kurbe ke na na damom pari kurbe khe na damom. bloni wo ni pili bho na wam ɗina bhan dewo keyi milam mani eh milam manni ma genneno ni yaweni ɗan ɗan mike ballene ka kurbe dani pamezun, pamo we nari yan kheba tukam sihine har kurbei maniri you bhe mani aya bho kini keyi tayi bho kini keyi ari bho mok. Bhoni ɓhanou na toh, mani kini gheneno a ɓuɗem kiri keyi ɓuɗou niri ɗimesun peb ne? Kari dimezum peb bin- <hesitation> ma yamba mun zun sun ma mike wah ma meke balla mun khizi yanda wo mun digi mu dita dimezun ma yamba muzan ma yamba munzen, ma yam ba munzam pari kurbe, kurbe keyi ma yamba munzune <hesitation> mamu wah manamunwah sibamun wah konong weh ma namung kama kakamunpeb konong wah. Mamike wah. tah! Eh pari kurbe kani miham manni bho ku wau khe yi anfani ka tero bho ka wam kayil anfani ka tong don kurbe a kurben ɓhahen bho kei wau yok yi anfani ka fei daidai- daidai ɓang ghon. amma bho ka wam kumi rotsoghon kyumo ɓang bho ka wam masha sobghan kiri Bhoku wau yi anfani kafen dukusum bho ka wam dukusum yi amfani katen bho ka wam de gon ka diya an kerem, ka diyoon pilka sibam ka ɗakolom, kakyokyo lo mani wene wane babu na minjem na minjin pan kurbe ke wo ɗakli sibba, sibba korbe ke dakhulou sibba mun kab nidita dirimi yamba ma khere yape mun ka pari karbekhei bo khere bakemun pari kurbe eh nitita pari karbe elhengku sibbamun millam mayi da mike feb ta kurberke woka munen zuri you yolkol wullam mani da mike kep mani dan pillun ka fei millam mani bho ke mun ghesan mekoto pamena ta pamina yanda wo ka munghezam da yego albarka mani aryimta phango sosai ta phanga kuma kurbe wo khere khepou ke aryi mani eɗe ka tem ta wor sa we wo t takhiki sini kor tela dan dakhili soni sosai toh. Dun gab khizi karbe ayiri mani wo shiya sa nedsa debani mara karbe ko ayighi anfani ta khihi mazkughon kurbe wo ku manwonti laka you wani ha ti kari penim wuro you mani wa swabe ko woro ngenwo gba kumiya ko woro sou we wo dakhili sinin, ta da boh ha wane you paro da khero dlena ta sighen lagha fa da illina ta sigho sosai muna toh paro kheyi tundo kurdne wo wannan te tallai ma mike ye hakari yanda wa mungee sun a daklebun mughesu ma meke yi a fani ka fai ayum mike man ta woro ta khap sibbani menme a, a ta war han humuya difayi wuni ka karbe- karpenem wo- kari peni yadda wo mike yighem ne yamba ka dai deka penani meke dita wuwani ma uleku ma rotsogo dakhina rofsogho ari dakhinam yamba munmun hakuri di kupabbe yanda wo mun wou ker fado wo khere manemun mari kydim kurbe ke mar teb mare wamum, mari kodim amma mani ayegheni anfanim. Mane yisi anfani sibamunma waji a kurben nbanyim mike medon kisi mani we mun kuma mu wejezun khikeyi ma yamba bagri dizun pari kurbe bho mu munghesu ma ma meke keb ka pamo boh ma unzum ma mike keb ka pamo because mike ma mike taddo paro kurbe laou ta dozun da mike daklina bo mike ali pari kurbe tiya dozunim ari dakhiham an dakbnon siba mani tih toh mun jeb munda wuni kupepe dakhulou, dakboil ni pep pari kurbe, ku pepe dakhe hoi pep ka pari kurbe lakhilale kap mani da kep mani ɗan ɗili manyi mani ari dilinam da kes khakri lohsigo wane manu kuma gab khisi ka diwo loh, loh keyi ta tadso kikeyi ba dilina ta toyina ta ki pari karbe mari wawi terb mani paro wo munda terbin kari teb mani parom boh ku yo paro da mike febta ai khe ma khi loh mike a penan loh kheyi. Koh neng ma doh ai ma mike adi khuzun mana mike a aghephem mura toh mura toh ku pebe kenan kupebe dakhuloa dakhilan kupebe womu wosi ke mamani dakhilab kupebe pari kur beke kurbe mike daklulou kupehe pari kurbe ke mike dakhu loce kupebe kab pike muna penom ai amma bomi dakhu lou ku pebekal dakhi lemun siba mun kap dakhulou kama pidi ɓalo. Kap mike ayisji we kirkim sai ka kurbe toh muri yi paro wuni anghije mari parom ma yamba temekemun em! Pari kurbe mu gode yamba, yamba weh munenmum kurbe khere a dakhe li sinim pari kurbe, pari karbo mbang ni mun munga dakdhili kumun ka pari kurbe pari kurbe ɓo ɓo miya munghego karbe kohmin ɓhude kurba ku min yokkol ka pamenin ka pamisim khi tep kara kurbe yoh yokkos, kurbe ar mangom kurbe ke ko ka yo yangang ar mangom toh siɓamun ma yihakuri de ku pebe sai hakuri mu godou mu godou yamba ni pameni sosai! Mun pamou sai munyi hakuri.